Tereq! Kuis <hesitation> pido siiäni miildüs? <hesitation> Lihtsält mõtli, et kost <hesitation> sina taad peo- p- kõrraldajat tunnõt? Et ma olõ timäga, üte <hesitation> tüü pääl tüütämiq.